Misy karazany maro a ny vorona misy eto a Madagasikara ka raha araky ny hevitro dia misy a reo vorona zay mitoetra eto Madagasikara ary misy reo vorona zay mandalo ihany a eto Madagasikara, ka raha vinavinaina de mety any amin'ny telonjato any zany ny isan'ny vorona misy eto.